पेरु देश में अप्रिल से अक्टूबर के बीच में गर्मी के मौसम रही। छे आओ तापमान फ़रन हाइट तक पहुँच जाई छे नौवंबर से। मार्च के बीच में सरदी के मौसम हो गयी छे आओ तापमान। फ़रन हाइट में पहुँच जाई छे पेरु के वैसावर्स पूरे साल। नौवं आओ गर्म रही छे आओ आसत तापमान दिग्री सेल्सियस पहुँ जाई छे आओ बारिस के संभावना बहुत। अधिक हो गयी छे आओ तट पर जल वायू रेगिस्थान से। सीटे थंडे समुतर के पानी निर्धारित रही छे।